टुके भी एक काफी अच्छा देश आ। तैक के जो संस्कृति आ से भी काफी अच्छा आ। तैक के लोग काफी पसंद करा ए चिगा। तैक काफी अच्छा चेज़ा आ।